Iro zava-boaro mampa mampa rokian̈a za zen̈y mizaha irô kogoro irô <hesitation> ino ma izy ty sabako àby io. <hesitation> Ia, ze zo ny azoko onon̈o e. Irô zen̈y koa misôty in̈y mampa-rokian̈a oe mizaha rô zen̈y.